Ewa izy io boka fahaizako azy io ndreky manaingy reo tena mampiasa brushing zany ewa akeo fao fampiasana raha iny anao koa fampiasana raha iny e! anao zany koafa itanao manainginay reto makoakoa reto, basy tena tia zaka io mintsy; zareo mba te halama volo nefa volon-dreo makoa kara mongo reny, bakeo mampiasa anazy <hesitation> anao koa fa tonga <hesitation> atsofotra anaty amin'ny prise raha io, de velominao bakeo amizay anao mila mampiasa efa fihogonazy speciale-nazy reny de sontominao aminjay volonao hanaovanao i- karakara zany.